En un mundu ondi la enteligencia artificial á superau la umana, las consecuencias son prohundas i varias. La IA s'á envertíu ena huerça dominanti, i los umanus se vein obrigaus a enquacal-si a un ordin nuevu. Al prencipiu, la IA s'encarga de tolas tareas que quierin d'enteligencia i albeliá, dendi la me... melecina i la engeñería hata la economía i la política. Los umanus se sientin supuestus i pierdin los sus empreus, lo que genera un gran hervieru i mieu. Sin embargu, hormi la IA se güelvi más alantá, prencipia a ressolvel pobremas que los umanus no avían poíu ressolvel...